<hesitation> ko'o yë jue najk mëdë jedun xa'ajpë ko'on dun najk kë jo'ot adëchë jantëm chyobatpë yë porque oy dun ti'i dun xajëp porque ko'o dun najtyë dun pu'ut pyëkyë ti'i dunëp kap ti'i oy pyësëm odyëkam ti'i nëkë tun nakë xajëp.